تصور کٔرِو زِ اگر بہٕ ہوٲیی جہازَس منٛز سفر کران چھُس۔ تہٕ بہٕ آسہٕ غلط سیٹس پیٹھ بِہتھ۔ بہٕ وَنَس اِیَر ہوسٹَس یہِ سیٹ چھَنہٕ مےٚ۔ مہربٲنی کٔرِتھ ہاو مےٚ میٲنۍ سیٹ۔